Lafa misy zany ny olo Mpitsikilo io da indraiky andro amizay i nahazo taratasy tamin'ny olo tsy hainy <noise> la tebiteby moa ngazy tebiteby satria mandraho azy i taratasy io hanajanao ny fitsikoova fiegnan'olo ataony.